Obunkuba ninyenda kucumba enkoko yange, mbaanza kugibaaga, obunkumara kugibaaga nteekaniza esafuriya yange yokugicumbiramu, mpemba esigiri yange, nkwaata nteekaho esafuriya yange, nteekamu amagita gokugisiikisa, nkwaata nteekamu obutunguru, nteekamu enyanya, nikwo nkwaata nteekamu enkoko yange eyi mazire kusara mubifi ebitaito taito, mbaanza ngireka eyorobamu, nikwo obu erikumara kwooroba, nkwaata nyongeramu amaizi, ngireka paka ekwaasire ekashya nkakwaata nkagiihaho ahasigiri yange.